lést og tveir fullorðnir þegar bíll kastaðist fram af brú á Skeiðarársandi í dag tvær breskar fjölskyldur alls sjö manns voru í bílnum veita þurfti björgunarfólki áfallahjálp svo erfið var aðkoman að slysinu bandarísk landamærayfirvöld hafa breytt verklagi sínu eftir að tvö börn létust í þeirra umsjá í þessum mánuði börnin sem létust voru sjö og átta ára það þarf að ráðast í aðgerðir strax til að bjarga byggð í Árneshreppi aðgerðir sem eru ekki á færi íbúa sjálfra segir verkefnastjóri brothættra byggða í voru blendnar tilfinningar þegar pósthúsinu við Pósthússtræti var lokað í dag húsaleigan var orðin há og aðgengi ekki eins og best varð á kosið margir kvíða áramótunum vegna þess hversu mikil mengun hlaust af flugeldum í fyrra þetta segir formaður astma og

Landsbjörg ætlar bæði að selja flugelda og græðlinga sem verða gróðursettir við Þorlákshöfn gott kvöld lítið barn og tveir fullorðnir létust þegar bíll kastaðist fram af brúnni yfir á Skeiðarársandi í dag fjórir eru þungt haldnir björgunarfólk þurfti áfallahjálp svo erfið var aðkoman að slysinu tilkynning barst um slysið á tíunda tímanum í morgun Toyota steyptist fram af brúnni yfir á Skeiðarársandi skammt austan við Lómagnúp það varð ljóst strax í upphafi að þetta væri gríðarlega alvarlegt umferðarslys þarna hafði bifreið ekið fram af brúnni gegnum vegrið og og hrapað niður á aurana lögreglumaður og hjúkrunarfræðingur frá Kirkjubæjarklaustri voru fyrst á vettvang nokkur tími leið þar til frekari

aðstoð barst síðan voru sendar lögregla sjúkralið björgunarsveitir og slökkvilið frá Klaustri Vík Höfn og Selfossi síðan komu tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar og fluttu fjóra slasaða alls tóku hátt í fjörutíu manns þátt í björgunaraðgerðum tveir voru

fyrir utan bílinn þegar komið var að slysstað fljótlega tókst að losa tvo til viðbótar út úr bílnum en annar þeirra var látinn segir í tilkynningu Heilbrigðisstofnunar Suðurlands beita þurfti klippum til að ná öðrum

úr bílnum þyrla lenti með þá slösuðu við Landspítalann upp úr hádegi þar liggja tvö börn sjö og níu ára og tveir karlmenn þungt haldin

búsett í Bretlandi bíllinn féll um tíu metra

af brúnni og niður á sandaurana og vont að komast að þessu nema á sérútbúnum tækjum þannig aðstæðurnar voru gríðarlega erfiðar tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu aðstoðar lögregluna á Suðurlandi við rannsókn málsins bíllinn var fluttur á Selfoss og þangað kemur

slyssins eru ókunn var hálka þarna er það hugsanleg skýring við höfum ekki nákvæmar upplýsingar um það en viðbragðsaðilar á leið á vettvang bæði austan frá Höfn og vestan að tilkynntu um hálku að minnsta kosti á köflum á leiðinni þetta er trébrú en það eru

breska sendiráðinu var gert aðvart um slysið og vinna starfsmenn þess að því að ná sambandi við ættingja hinna látnu fólkið hafði verið hér á ferðalagi í nokkra daga og var á austurleið þegar slysið varð aðkoman að slysinu tók mjög á björgunarfólk og var því veitt áfallahjálp Suðurlandsvegi var lokað eftir slysið og ekki opnaður að nýju fyrr en síðdegis brúin yfir er einbreið það hefur ítrekað verið bent á að það og ég held að það sé öllum ljóst að það er ekki ákjósanlegt að þarna á þessu svæði séu einbreiðar brýr í ljósi þess að umferð ferðamanna hefur aukist gríðarlega síðustu ár tvö börn létust í umsjá bandarískra

eru til rannsóknar og yfirvöld hafa tilkynnt um breytt verklag börnin voru bæði frá Gvatemala

voru vistuð í sérstökum búðum við landamæri Bandaríkjanna og Mexíkó stúlkan hét

hún var flutt á spítala eftir nokkrar klukkustundir í búðum í nýju Mexíkó og lést þar skömmu síðar talið er að dánarorsök hennar hafi verið ofþornun ofreynsla og lost það hefur ekki verið staðfest endanlega og er enn í rannsókn hún var jörðuð í heimabæ sínum í Gvatemala á jóladag drengurinn hét

hann kom til Bandaríkjanna átjánda desember með föður sínum á aðfangadag var hann fluttur á spítala vegna veikinda þar var hann greindur með venjulega flensu og útskrifaður með sýklalyf og verkjalyf nokkrum klukkustundum síðar byrjaði hann

upp og missti meðvitund var hann þá fluttur aftur á sjúkrahús og lést skömmu síðar ekki hefur komið fram hver dánarorsökin var

leiðtogi demókrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþings að fráfall verði rannsakað líkt og fráfall stúlkunnar þá hafa bandarísk landamærayfirvöld tilkynnt um breytt verklag öll börn í þeirra umsjá munu nú gangast undir læknisskoðun sérstök áhersla verður á börn undir tíu ára aldri yfirvöld í Indónesíu gáfu í morgun út viðvörun vegna hættu á að eldgosið í

Súmötru valdi nýrri

á fimmta hundrað fórust og um fimmtán hundruð slösuðust í flóðbylgju sem eldgosið olli á laugardag í kringum eldfjallið hefur verið stækkað vegna hættulegra hlaupa frá eldfjallinu fellur og fer með miklum hraða yfir land og sjó fólk er beðið að halda sig frá ströndinni þar sem enn sé mikill kraftur í eldgosinu um fimm hundruð og fimmtíu milljónum verður veitt aukalega til heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni nauðsynlegt er að bregðast við erfiðu rekstrarumhverfi þeirra að sögn ráðherra viðbótarfjármagnið nemur að jafnaði um þremur prósentum af heildarfjárveitingu til heilbrigðisstofnana á árinu sex heilbrigðisstofnanir fá þessa fjárveitingu það er Heilbrigðisstofnun Vesturlands Vestfjarða Norðurlands Austurlands Suðurlands og

er mjög stórt og mjög dreifbýlt áskoranir og við töldum ástæðu til að koma til móts við þetta viðbótarfjárveitingin er veitt fyrir rekstrarárið í ár og er kveðið á um þessar fjárhæðir í fjárlögum þá er einnig fyrirhugað

breyta fjármögnun heilbrigðisstofnana til lengri tíma með sambærilegu fjármögnunarkerfi og hefur verið á höfuðborgarsvæðinu næsta skref er í raun að flytja þetta

út á landsbyggðina þannig að breytingar í samsetningu íbúa aldurssamsetningu sjúkdómabyrgði og svo framvegis að það endurspeglist í fjárveitingum

markmiðið er að við förum að undirbúa núna

það verður þá til þess að það

peninga sem sem að heilbrigðisstofnanir fá til að reka

tímamót urðu í Pósthússtræti í miðbæ Reykjavíkur í dag þegar skellt var í lás á pósthúsinu í síðasta sinn pósthús hefur verið á horni Austurstrætis og Pósthússtrætis í meira en öld frá árinu nítján hundruð og sextán enn lengur hefur verið pósthús við götuna því að frá átján hundruð sjötíu og tvö var pósthús í timburhúsi þar sem nú er Hótel borg pósthúsinu á Eiðistorgi var líka lokað í dag og á morgun verður opnuð ný afgreiðsla við Hagatorg í Vesturbæ Reykjavíkur húsið við Pósthússtræti er í eigu leigufélags leigan var há og aðgengi bæði fyrir viðskiptavini og vörusendingar ekki eins og best varð á

kosið pósturinn hefur heyrt af því að fólk eigi eftir að sakna gamla pósthússins

breyttum aðstæðum við erum búin að vera að breytast úr

erum mikið að afhenda sendingar og allt aðgengi hérna í Pósthússtræti bæði vöruflutningar og fyrir viðskiptavini er bara svolítið erfitt kemur þú oft hingað nei ég á reyndar heima í Frakklandi þannig

að ég hef ekki komið hingað um langt skeið en ég heyrði í

hádeginu að pósthúsið væri að loka vera hér á þessari sögulegu stund á ákveðinni stund nostalgíu og eftirsjár í þessu fallega húsi sko ég á persónulega mjög góðar minningar héðan sérstaklega þegar gengið var inn um aðaldyrnar þá voru pósthólfin þeim megin og þar hitti maður svo mikið af skemmtilegu fólki

synd að sjá þessa tradisjón hverfa en þetta er náttúrulega bara tíðarandinn verkefni vantar stjórnsýslulegt vægi segir verkefnastjóri brotthættra byggða í Árneshreppi

sig á þáttöku íbúa sem í svo fámennu sveitarfélagi hafa nú þegar miklum að gegna innan við tuttugu manns hafa vetursetu í Árneshreppi þótt sveitarfélagið sé fámennt og hvorki með skóla né verslun til að sinna þessum þessum störfum

þetta gerir þetta alltaf erfiðara og erfiðara eftir því eftir því sem fækkar nú erum við komin á þann stað að þetta er orðið mjög alvarlegt á síðasta ári varð sveitarfélagið hluti af brothættar byggðir en það byggir á þátttöku íbúa þeirra fáu sem eftir eru þetta miðar að því að íbúarnir sjálfir

litla samfélagi þá eru vissir hlutir sem að íbúarnir geta ekki gert við ákváðum að taka stóru ágreiningsmálin út fyrir sviga sem eru Hvalárvirkjun strax við höfum ekki mikinn tíma verkefnastjórn brothættra byggða í Árneshreppi sendi ríkisstjórninni ákall um bættar samgöngur enda eru þær ekki á færi íbúa Skúli status það vantar seðlabankastjóri gerir sér vonir um að skýrsla um fimm hundruð milljóna evra lánið sem bankinn veitti Kaupþingi daginn sem neyðarlögin voru sett árið tvö þúsund og átta komi út í næsta mánuði mögulegt er að vegna samninga um leynd verði tvær útgáfur af skýrslunni ekki hefur verið ljóst hvernig láninu var ráðstafað á þessum tíma voru fimm hundruð milljónir evra um áttatíu milljarðar króna og stór hluti gjaldeyrisvaraforða landsins lánið var veitt gegn veði í danska bankanum FIH í Kastljósi í október tvö þúsund og sextán kom fram að starfsmaður Seðlabankans hefði sagt í skýrslutöku hjá sérstökum saksóknara að Davíð Oddsson þáverandi seðlabankastjóri hefði tjáð sér að hann hefði sagt Geir Haarde þáverandi forsætisráðherra að lánið væri tapað áður en það var veitt og Geir hafi ákveðið að

lánið Geir sagði í skriflegu svari til Kastljóss að af og frá hefði verið að hann

ákveðið lánið enda hafi slíkt verið á valdi Seðlabankans Már Guðmundsson seðlabankastjóri sagði árið tvö þúsund og sextán að bankinn hygðist birta skýrslu um aðdraganda og eftirmál lánsins hann segir að drög að skýrslunni liggi fyrir en þau þurfi að vinna betur upplýsingar frá Kaupþingi voru meðal þess sem beðið var eftir við erum núna búin að fá svar sem að svaraði kannski öllu leyti en að einhverju leyti og það svar mun verða hluti af skýrslunni og ég er að vona það að það verði hægt það kannski næst ekki fyrir áramót en mjög fljótlega á nýju ári það er mín von en ég veit ekkert hvað gerist kemur upp á aðspurður sagði Már að skýrslan væri komin það langt að góðar líkur

væru á að hún yrði birt þegar í janúar þrátt fyrir að Seðlabankinn hafi talið sig fá fullvissu fyrir því hjá danska seðlabankanum að veðið fyrir láninu væri traust reyndist það ekki svo þegar bankinn var seldur árið tvö þúsund og tólf tapaði Seðlabanki Íslands um þrjátíu og fimm milljörðum króna Már segir að vandamál gætu komið upp varðandi FIH í skýrslunni því sumt þar hafi með samningum verið bundið í leynd og við

annað hvort að fara í gagnaðilann og biðja um hann um að létta henni eða þá að við birtum þá einhverja skýrslu annars vegar gagnvart þeim sem eru innan

aðra skýrslu þar sem kjarninn kemur fram út á við en

við viljum ekki lenda í málsóknum út af þessu öllu saman þannig að það er svolítil flækja sem við erum að reyna að finna út úr sem fyrr segir

hafa vaknað spurningar um hvernig láninu var ráðstafað Þórður Snær Júlíusson blaðamaður sem skrifaði bókina Kaupthinking segir að hluti þess hafi farið til Svíþjóðar hluti til Deutsche Bank og hluti til Lúxemborgar vegna skuldabréfakaupa vonast eftir blautu og hvössu veðri um áramótin þetta segir formaður astma og

Landsbjörg ætlar að bjóða fólki að kaupa græðlinga um leið og það kaupir flugelda sala flugelda hefst á morgun en samkvæmt lögum má ekki hefja söluna fyrr þegar fréttastofu bar að garði á flugeldasölu Landsbjargar í dag voru fulltrúar frá slökkviliði lögreglu og Neytendastofu að ganga úr skugga um að allt væri eftir settum reglum áður en salan hefst hlutverk Neytendastofu er að tryggja að allar merkingar séu í lagi hér er mikilvægast að varan er c e vottuð eins og hún á að vera

og aðvörunarleiðbeiningar og eins hvernig á að haga sér við að að skjóta henni og fjarlægðartakmarkanir sem skipta mjög miklu máli Tryggvi segir að heilt yfir séu merkingar góðar í ár en einhverjar athugasemdir hafi þó verið gerðar en Landsbjörg selur ekki bara flugelda fyrir þessi áramót heldur einnig svokallað sem er nýjung og þá er það þannig að þú kaupir pakka hjá okkur og í

er einn græðlingur sem þú reyndar færð ekki í hendur heldur

í skógi í Þorlákshöfn og inni í þessu

líka skraut já þar er tré sem þú getur tekið í sundur og smellt á áramótaborðið og komið því á Facebook að þú hafir keypt eitt svona

við erum alltaf að skoða eitthvað nýtt og björgunarsveitarmenn eru mjög miklir náttúruunnendur þannig að þetta passaði bara beint inn í þetta hjá okkur mikil mengun varð af völdum flugelda á höfuðborgarsvæðinu fyrir ári enda var bæði logn og þurrt fyrir þessi áramót ákvað Umhverfisstofnun að senda félögum í astma og sérstakt bréf þar sem minnt er á vefinn loftgæði punktur is þar sem hægt er að fylgjast með loftgæðum í

rauntíma þeir sem eru í verstri stöðu halda sig bara innandyra það er auðvitað hægt að nota

þeir sem eru að taka lyf þurfa að halda áfram að passa upp á

síðan bara að forðast staði sem eru eru hvað verstir kvíðir

hreinlega áramótunum já ég er viss um að margir gera það sérstaklega í ljósi reynslunnar af síðustu áramótum þar sem mörgum leið bara mjög illa og þið vonist bara eftir því að það verði hvasst og blautt um áramótin já er það ekki best fyrir þá sem eru með öndunarfærasjúkdóma að

það er ekki að sjá að verði hvasst og hvað sem er má fara í svo lengi sem það rotnar ekki segir bóksali á Flateyri í tilefni af hundrað ára afmæli

verður upplýsingum um Flateyri safnað í sem verður innsiglað til næstu hundrað ára nokkrir krakkar úr Grunnskóla Önundarfjarðar eru á leið í gömlu bókabúðina á Flateyri verslunin bræðurnir Eyjólfsson er að fagna eitt hundrað ára afmæli að því tilefni erum við að safna saman hlutum í tímahylki myndum

sögum og munum frá Flateyringum og öðrum sem að hafa komið hingað í verslunina erum að reyna að búa til ákveðna

eru okkar vonir og þrár voru fyrir næstu hundrað árin

séu mikilvægustu upplýsingarnar fyrir fólk eftir hundrað ár kannski bara breytingin á tækni náttúrunni veðri eitthvað svoleiðis eyrinni það er ómöglegt að vita hvað verður breytt árið tvö þúsund og eitt hundrað og átján

snjór af hverju af því að það hitnar meira og meiri hvað heldur þú öll tæki

verður innsiglað á laugardaginn og er öllum er frjálst að leggja eitthvað til ef það passar í kassann svo framarlega sem

öll fallin frá franskur ellilífeyrisþegi ætlar að fara yfir atlandshafið í tunnu hann lagði af stað frá Kanaríeyjum annan í jólum og vonast til þess að vera kominn í Karíbahafið eftir þrjá mánuði

ætlar að fara er um fjögur þúsund fimm hundruð kílómetrar tunnan er þrír metrar að lengd og rúmir tveir metrar í þvermál hann hefur um sex fermetra til umráða næstu þrjá mánuði þar sem hann segist hafa allt sem hann þarf

þá heldur hann upp á sjötíu og tveggja ára afmælið sitt í tunnunni fjórtánda janúar hann vonast til þess að þurfa ekki að sigla tunnunni sjálfur heldur eigi straumar hafsins eftir að bera hann rétta leið

niður á kaffi París því þar ætlar Kastljósið að vera í kvöld ekki satt Einar og Sigríður jú

Sigurbjörnsson sem verður með íþróttafréttirnar hér á eftir við skulum líta á það helsta íslenska karlalandsliðið í handbolta leikur sinn fyrsta vináttuleik í aðdraganda h m þegar Ísland mætir Barein í Laugardalshöll á morgun fyrsta stóra alþjóðlega mótið hér á landi verður haldið í Reykjavík í maí á næsta ári stjóri Liverpool segist ánægður með gang mála hjá liðinu þó enn sé enginn titill í hendi

tveir fullorðnir þegar bíll kastaðist fram af brú á Skeiðarársandi í dag tvær breskar fjölskyldur alls sjö manns voru í bílnum veita þurfti björgunarfólki áfallahjálp svo erfið var aðkoman að slysinu bandarísk eftir að tvö börn létust í þeirra umsjá í þessum mánuði börnin sem létust voru sjö og átta ára það þarf að ráðast í aðgerðir strax til að bjarga byggð í Árneshreppi aðgerðir sem eru ekki á færi íbúa sjálfra segir verkefnastjóri brothættra byggða í

það voru blendnar tilfinningar þegar pósthúsinu við Pósthússtræti

var lokað í dag húsaleigan

var orðin há og aðgengi ekki eins og best

á kosið